Itony aby a, karazagna ka- kafe fantako: kafe tsy lefy a, dia kafe zoto a, dia <hesitation> kafe <hesitation> vaingany a, dia kafe ranony.